<hesitation> Karazana kivà haiko alongany ny magnavaka ananjy anh visivisy mi, akeokeo am'roy, fa hoe kivà gasy anh de kivà vazaha. _x000D_ Fa taminà la télé zao hitako hoe maro be fa izaho sy de mahay karazany loatra.